Ngom karena na ngam so futuru ngom na bada gena, ngula-ngula so japu se magi soru coma nyao sinanga, ngula-ngula anggena kalo ngom oyo ena ge ngom na bada nange rasa futuru, ngom gahi karja bato ngom paleca bahaya, karna ngula-ngula ge so koroho ngom na bada ma doya